Iyoo, hi jíli ho, agi ge yíŧin njiŋne, bari yíŧin ɓaale hi agíw. Bisgo ndi ugí mo ngi hí, ugaa ma to geg ugaa ma yaati, flee flee, waato waati. Anbiiŧana doroŋ njuuma, anhúri yaa waati bjiig ma teegu, undoog ma dooŋe fa ajiige, baso añiti wi, anga riŋa a ɓaale. Uga ma tood ugaama, gengeŋa a njiŋne sa ajiiga a ɓaale, habe jíli he gíw, nga antimbi nga ateeng hilli ma